Ny fampiasagna siramamy sentetiky matetiky ny lafy tsarany izy mahakelikely depense satria izy le kely igny fa mad- mankamamy maro be de ny lafy ratsiny satria izy sentetiky zaigny matetiky misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasamagna.